कुछ गेडागुडीके नाम यी हैं। धान, गेंहुँ, मकै, कोदो, फापर, जौ, सेमी, चाउर, तिल, अरहर, चना, मसुरी के दाल, केराउ, राज्मा, लाही, उर्द, आलस, सुजी, चिउरा, भुजा आदि हैं।